Ma ütelnüq niiviisi, et: "Andkõq andis! Ma es tahaq tuud tetäq. Tuu juhtu kogõmaldaq. Egaq ti palotaq es saaq? Kas ma või avitaq teil ärq pühkiq kohvi? Ma lää tuu üte salvräti, ma pühi õkva teid puhtas! Ärkeq õnnõ pahandagõq, ärkeq maaha löögeq egaq midägi halva ütelgeq!"